כֻּל עָאם קַנְקְרָא תְּקְרִיבָן מַבֵּין עֲשָׂרָה, חַמְשְׁטַאש כִּתּאב עַל חֲשַב אֶל-וַקְת וְאֶל-צּוּרוּף. קַאין סַנַאוָאת לִי קַאנְכּוּן מְשַׁغּוּל וּמָאקַנְלַחְּש נְקְרָא בְּזַאף וּמָרַאת קַאנְכּוּן פִי גּוּ וּמְזְיָאן וְקַנְסַלִי כִּתּאב כֻּלָּה סִימָאנָה פִי חַיַאתִי כַּמְלָה קַנְדֻנּ קְרִית שִי תְּלְתּמִיַאת כִּתּאב תְּקְרִיבָן בֵּין אֶל-רוּאַאיָאת, אֶל-כּתּוּב אֶל-דִּינִיַּה וּכּתּוּב אֶל-תַּנמִיַה אֶל-זַאתִיַּה. אֶל-קְרִיאָה דַּיְמָא קְנָת גּוּזء מִן חַיַאתִי וְקַתְעְטִינִי רָחָה וְזִיַּאדָה פִי אֶל-מַעְרִפָּה.